Tun ɗiyanno ti kulli pipero ni naƙƙo ambo Bauchi ni we na we niwo ɗakam shina naɓu wa shikkim ni wena an rimɓo ƙoƙƙo yadda shi yiji ƙoƙƙo shinna naɓu wa yadda shi yijim ni we na yadda shi yijin ƙoƙƙo mani tuƙƙu manni manni tuƙu manni mama aka yu merje mar wa perani tuku man'ni ƙoƙƙoi na naɓu wa shiƙƙim naƙƙo munno, naƙƙo kaɓuno kam nin ƙoƙƙo kiji minjire peneng na naɓu wa shiƙƙim ambanno piccire nin wa wiru yadda shi yijin ƙamma yadda shi ɗijin ninya ɗijin ti piccire ni we na a ɗok kan fuɗi shinna ɗijinim. Ni naƙƙo sha pipandi ɓilang minu shaƙo'a ƙaƙo gaƙano kan iyano daga fuɗi shinna ɗiji kwaja piccire fuɗi fuɗi la sholani munu shaƙo ka shomu munun pinkuttu ka shomu munu shaƙo ya ju ƙale a ɗang non te lokacim mu nun shana munu wa ƙaƙuru. Munu maalu pishire shupujugeno ninya daƙam we jen na nabu wey jikin shupujugeno nin de nin walu ni walu we shupujugeno wey jikin wey tire ƙenon piddi sha na nabu waranin nin dei gappuno shombo piddi ti bishire mandi piddi ne nako kumo shomboi na nabu wa na nabu waro pishiriem ma waturom nun bishere nin dei